Morokjak chuwak rok nwgnai de nwngya abo sakni thani se. Morokjak chuwak rok ni bisingo fatar hasteni kwbangma chuwak wngwui mano tei juda juda manwui rok bai swlamjak wngwui mano. Aboni bagwui no joto no o chuwak waisa wainui nwngwui naina muchungjago. Tamoni hinba morokjak chuwak rok khe motom kwtwui tei bahai kwrwi faano wngwui mano. Morokjak wngma bagwui o chuwago hamya manwui rok dalokjakya hinui sai mano. Aboni bagwui chwng jeba kaisa chini chajakmung o naiyui nwngwui mano. Phiaba sosta chuwak rog noo khe kwbangma hamya manwui dalogwui swlamwui mano. Amoni bagwui no sosta chuwak no nwngyawui tongkhai chini saakni bagwui kaham.